Otu iitugha anigheni igey mem di oye amite abirini amem di eten ku edi oben ghan mo aniirephop <hesitation> ma aniirephop mo ko logh otu iitugha bu nyidi pho aniirephop ra ku ni b/kos aniirephop oye olephiri oony oye ni aniirephop khen ra dighi ghan khen idi ke ph iphen olephiri oony ph khen ka dighi bo otu iitugha ghe igey na oglai otu iitugha po na ka tol di erol daadi oye di <hesitation> iyar ulegheri otu iitugha anighe ni na ghi otu iitugha ke sighe ina esimi egey rsi esighe ina erolomina digey edol naghi otu iitugha khen na ka sighe ku atolom erugh otu ana otegher yar pho opo pho ka digh bo loor pha ana ipe na ka sighe bo ku abile apoghom ibam anmuuny pho ana otu iitugha anighe ni ka ango ghudu awe ra dighi ghaani iboom araar ka ango toro toro bo eghun otu enigheni igey di obumoony amite abirini k sighe oki otu iitugha di odi ka tugha iitugha pho edi ni kiro ki ro iitugha pho <hesitation> edi ni ilo <hesitation> ilo adighaagh edi ni ilo osighe adighaagh ku ogiom igeh edi ku toro toro bo iitugha phi ipe pho oye pho ra wa bo oghi pho otu iitugha pho anighe ni mu mo odighi adighaagh mu mo iphen ko si ghe bo ogiomo ku giomo igeh pho Anighe ni igey oghi pho otu iitugha khen ku mu lo bo obo abuen pho rupuru bi mi puru phi phen pho ko tue osi sien otu iitugha mu lo bo obo abue pho khen ko legheri buan ku loor esi otu iitugha adi ghi bo amighe bo amogh yaar odighi ghudun ayoor ku ro ki ana bo iduo pho ku esighe bidi esighe etu ephen otu iitugha anigheni igey osighe obumoony ologh oye ma mite abirini kholo ma mogh umogh akparagha idi odi kasi alogh otu iitugha pho po odighi adi ghaagh obumoony pho amoghni yar di ka dighiani kos ipe ebal ibueneen ka sighe bo apamamani emgh otu pho odi atolomani dol di ke engo nyodi suo <noise> adighi yaar di <hesitation> yoor omoghni bu gbogh awe sien ema pho abuan otu iitugha pho apophe yoghi ni bu bonu di ro loghonaani nmuuny pho dighaagh ko bile oghi mom risigh otu iitugha pho mu lo bo abue pho mutologhu sigada obo abunon awe ko tue oki risigh otu iitugha pho abdi mo ghi <hesitation> orighel ro dighi yoghni raar ko mite ghiom ro logho dini rutu arokonom ro logho dini rutu arokonom ro logho dini otu iitugha ku adighi yar di uwmu pho ayoor ophon adapho sien eeleh pho abuan Araar kia amiin pa dighi pho adighi ma logho di ma selemi dighi pho di anmanir pho ko to obol ibol ro phalabal ologhi pe ghe di yar otu iitugha mu lo bo odi mu tol agada pho opo pho kuo di odi bo agada pho opo pho odi abile kuen alegheri khen ma mi bam anmuuny pho abue pho rki bo otu iitugha pho meh need ni ologhonaan adighaagh mo loghonaan adighaagh ma ni gheni abile a dighi olohonaan adighaagh oomo obuen roki bo otu iitugha pho igbogh <hesitation> otu iitugha pho ango ni kpuru kpuru kpuru ikpoki ku edi ango ghi bidi mo sighe okpiom ikpoki <hesitation> otu iitugha pha bidi toro toro bo iyaar lo re baghami pe eboom iyaar di opho pho ruphogh bo iyoor sien <hesitation> achairman pho ayoor ru phogh bo iyoor sien abua/odual pe yaar di adighi naan b/kos alegheri ni mo otu iitugha pho adighi <hesitation> iyar di ma naghi arighel mo ma asuo ka toli so mi ra bem ni mo toro toro bo oye pho opo pho amogh bo obu moony pho asighe adogh otu iitugha kos otu iitugha adighi <hesitation> ema iyar sien na aghudum oye phon